ഇതേ നര്വ ദേശ ഇ നര്വ ദേശ ത ആഹര പദ്ധതി। വകേദ ഇതേനേ പന്പുനനദ പന്ദനദ ഇതേ നര്വ। ദേശ വോ കദല്ദ ഗിത്ത ഇപന അര്ല കദല ഇന്। സുതല ഇപന സോ കദല്ദ ഗിത്ത ഇപന കരനരത। ഏക് ലേന ആഹരത ജസ്തി മീനി മാമ്സ അലുഗദ്ദേ। ബുക ഹന്നു അമ്പോല മദ ജസ്തി ഇപന ഭുക അര്ല। നര്വ ദേശ ത ശീതല ജസ്തി ശീതല ജസ്തി। ഇപന കരനരത ഏക് ലേന ജസ്തി കോബിനാമ്സ ജസ്തി। ഇപന ആഹര പദ്ധതി ബുക ജസ്തി പ്രോതേഇന് ഇപന। അഹര പദ്ധതി മാന്ത അക്ലേ അക്ലേ ലേന ജിവനത। അക്ലേ അര്ല രദിസി ഗോലു പേരു അധ ഇതേ പന്ദനദ। ഇത ഛലിഥ ത ഇമഗു മാന്ത അക്ലേ ലേന ദേഹ। മാന്ത സ്ത്രോന്ഗ് ബോദ ത അന്ഛ ത അക്ലേ ലേന ആഹര। പദ്ധതി കോബിനാമ്സ ജസ്തി ഇപുന്ദു ഇധേ കേല। ഉന്ജേ അക്ലേ ലേന അവലേ ഇപുന സോക ദൈദേ ആഹരത। പുദര പന്പുനനദ രകു ഫിസ്കേ പ്ലേനേ। <hesitation> ഫിസ്കേ അപരി കോല് അന്ഛ ന മാന്ത ബേത ബേത। രേഇതി ത ഇതേ അമു അന്തര അക്ലേ മലു പേരു।